Guarda ses staita propi brava a a fe calmé cula persun-a li ch'a andazìa fora d'testa, mi sarìu pa stait brau parei perché mi m'ënrabiu sübit, ënvece ti ses staita calma, l'as purtalu da ün'auta part, chila al e calmase e l'uma l'uma tüti utenü lon che vurìu, cioè chiel al a avü sun ënfurmasiun e l'uma pa duvü ciamé la pulisia